Mi wu cegu cei wuna, wuna abbakar abba a swa chika bayani wu bu sange yo yi yogi wuya bu swa wa sannan wiya bu swa bna no biyiro wa yi puyonga wa yi kon nyandi yiri somai a pna a swa yi boyi burwa a nem iyo, i boyi ausa, bororo ni. nen nem yi yoh yi boi tangal wa nennenm iyo. bina nuwa yimura buri yi yogi yir tinon a pina lai puwei ba che nyou bagonyou ba nuwa wuna muosi ba nu wa cika ku mi wun chegu chei wuna mei ton tubak innu nyon wuyou tek ko pene pene in chewai nyan wiyau ka no rongi in chewei nyan wuyau woyi wukung yika yo a sinsei a pna wii kam amman. Giryou ki grau a bariki har yokoh a tilanga nyon wukun dabam twi nyayirne wo yi wu mwati dong wei wukunge a sinsei bong burwaw a wata ban bam a bayi nyau yikinge twi nyiayir ne amma kule yi jukuugu pna nyau wuna don pna ba soma ka pina tiyoni ba kuranga ti pina ningu ba che nyan wu ya tek cika kun cegu kna yo yi pwiyanga alayiru dokwi bagrayirwa ka yir matri maya soni kin yir matwa ma kingoy nerygra ba de yiri ba ninga kin ong amna nyi kumi. kumi whi twi chiya yoh nur ya na soni kalan punu yoh aroh ba de tu no nyiya twi ba morongo a lai ya wu soma. don am man pisu kem woh yih buyan bu yi batalinsi ya ampani yi bo yibo yokoh a dwi che di yi chegi yi soma nenem yi yoh. A puni yiri di yi wunongo yi tonoi burwa nem nem yi yoh yinu nyou burwa baina baina nem nem yi nu nyau punau nyoyiru, nyou tangalwa mwa mwa soh nyandi abongoyiru yinu pna. sede ka pna chei yi pu yi puna yinu wei, goroh poo don woh ka yir matri jondi mai kama jo jondi ka matri. chiay mor nere wiyo kalamnoi amma yoko yi tendo jor di yi bui. jor ya cha di yi bui ma kingo ner chiya mo wei yiri. yaku dero ba nyi chiyamor ko ko yo soni kin nur yoh ba soma kin in angu nyigu yir wane. yoh ner wuya yisombu toh yiri ya nin chawara yi nure am ma twi tikin neh kama ce kin ma ninga chawaran yi nur wuna twiwei twalang ba a ara bache. dali dali ka yi bengai a lai yi jendi dwongi.